Si pensu d'si, pensu ch'a sia pusibil però la certëssa dizuma ch'al e nen, al e nen 'na coza sicüra perché fe 'na coza certëssa al e dificil, a dipend sempre da coza da coza völe savei, da coza völe fe e comuncue a s'pöl, a s'pöl fese